أنا نبغي نحتفل بعيد ميلادي مع عايلتي. نشرو <hesitation> كيك مـ عادية خصوصا تاع الشـ الشوكولا و نحتفل مع عايلتي نـ نقعدو نغنو، نضحكو و نقصرو. <hesitation> و نبغي نحتفل بيه في الدار.